दोस्तो एक विविध समूह हूनू सकारात्मक हवे सकदू। अगर दोस्त अच्छा विचारों छन तक जन की सभी दग्डया आपस मा एक दूशर से कुछ ना कुछ सीख सकदा। ज्ञान बढै सकदा। एक दूसरा मदद करी सकदा। और भी जीवन मा आगे बढनू बहुत कुछ कैरी सकदा